dwe lak bwye ndw gwe ketonggol wala kosa mini got loa han sufna heba phulao awa wom sufna dwe sufni sufni nyeba set da se hewa sugar waw rejib adum dwe jibi se hewa kondi an pewo dam kobo waila phulao awa sufni inga mai waila dum dwe ina hai phirij de fairwe nin jam